Ngua xako tecnologia kó, dio dada danono xhin familia noxhion na nitano, xhin paisano xhin ñadinutuxhi, ñadino tunu asu kidanó nakadanó no xa ihó kio kidachi oña'a, noxanguaxhi oña'a ngua xaihó tecnologia jun.